sarla mi tawe e nder gutnan latiɗan ɗan bonolajo wala e muɗum bano tawe gurnan latiɗan jikkuji bonɗe wala e muɗum. Gonda mi tawe e gurnan latinɗan ɗan jiffonde wale e jikkunɗe, wala ku ko foɗaata seɗo fu.